Ee ugba ndeden ewe igahayene ugba ndeden nnwe ighanyene me oven we ebe ammang erem ee iveg ebe mme ikikor ikikor mme ivem ugba ndede emmegha iveg ebe ebe gee arag ke isee gwega ebe ireme ebe ammagme shigene agop ashigene egop ashigene agop ashigene ebe seime runa ebe gee ebere otuo jeni obie otata we ivere ivurum gwood nwe oven we ebe gat aremi ushi ebe ita sughwan ishin nwe eve ebe ovung aneri mme ezengbegha or ebe avare nne ezen gbega or mme oven evevera gbega or mme oven evevere gbega ighaha mme ebe avevere ebe ayene obie obie otata gbega ebe ghot ashi misi sughimen enye ebe oriri enwe nwe ebe akwu ofu jeni adem ren ebe arem ugba udede abewe ezen we ivuu ivere itoo ruma ebe ayeyeme ebe apime ghe etoo ebe iki idaiyhi api ebe etoo ebe pime etoo agwe ebi gat me me ighaha ushi ebe imisu ighaha agee ike ugba udede iree ushi mme nwe ishinye ezenewe sot ishi meovenewe iremenye gee imie ipime etogi ipime ivum igwee itavei nyoobin ovenewen ireme rei imie ivipme kpoor kpok mme ighaha uhsi amme mmie ike ishi oven oven yidai ishi mma ma igbogbo mme ishin mma itomi oven we ugba udede ngee gari ire so ugba udede ureenye ruma. Iveni oven uwe igwee ama oduma eze odumo odumodum oven vevere igham ugere ugba ndede irem oven amme idu-igal-me igat reme igwee mme izeime ikurume isang me gbe ireme imie oven immie me mme oven we ishi mme igha ushi mme ushi yedaihi igham mma awo ono ugba udede ke biakpan igoba wo igab emo we avigi nne mme eyak oven gee igoba wo but igham gba anogbe avigi mme nye me gbaa atata azaiha agee anod ike iremi ugba ndedene mme so inemme igop wo mma geren ugba ndede nni rem oven gee ven weghane egbi evak ari imang esahi isang me igwune me usang imang esanhi ichime isang because mma yeni mme gee ren ediri dui-ke akwu gee renewe ivai wo esot ntak ngee igova uye ugba udede kwaa ma deen gee ugbaa ikikor rem oven ame gee ugba mme ike esee sarame ntak ike ugba ndede irehiyi ike see sara ishi ebe agbam gba ike ebe asee sara ebe and awe ebe areme ebe erenime ebe arem mani oven we igweri gwed we mme ebe sor amang aa kpo otuo nwe ebe seme sarai rai imie sarai ikwu ruma ike esorame biang ane ishigha mme ghaha ikee ikor gbwenye ebe akwaa atama ebe kura inuk utuu ye ebebe ngee nneaha ebe anuk me so nwe ikavak ye ugba ndede.